Nilai- nilai idop dai manusie kak sebenonye ni yang pertamo toboh tu, tanggong jawab karne nilai toboh jadi manusie ni kan dak cuma untok toboh dewek karne untok wong- wong banyak, untok toboh sosialisasi, untok hobongan toboh dengan kawan ntah dengan kawan, ntah dengan isi umah, ntah dengan adek badek, itula ngape harus ade tanggong jawab karne amen toboh <noise> idop dak betanggong jawab, percuma be idop dak tek gune e uji wang bilek kak tula ngape harus toboh tanggong jawab, dem tu dak pule tanggong jawab untok toboh dewek, tanggong jawab pule untok isi umah, ibarat e men toboh la ini la betunak la nikah ade pule name e bini, nah bini kak kan nak di njok makan, nak di idopi toboh la ngambek, toboh la ngambek e dai isi umah e dai mak bak e, tula ngape penting nia tanggong jawab kak, karne men toboh dak katek tanggong jawab e toboh kak dak tek gune e, la ngambek anak gades wang kan, dak di idopi, dem tu amen la ade anak, anak kite ni nak di idopi nak di sekolah, nak di njok makan, nak di njok baju padek. Itula ngape penteng nian toboh di dalam idop kak harus ade tanggong jawab. Dak cuman dengan isi umah toboh dewek, dak cuma dengan awak toboh dewek tapi jug pule dengan e tetangge- tentangge toboh kidau kanan, depan belakang. Karne men toboh dak tanggong jawab kan ibarat e toboh nak nyapak sampah, nyapak sampah baseng bae dimane tibe kan nyapak sampah kak nah toboh dak katek tanggong jawab jadi ke tetangge toboh yang kidau yang kanan entah yang kidau yang kanan entah yang depan entah yang belakang toboh baseng be capak, dem tu ya pasti wong marah kan jadi men dak katek tanggong jawab dai toboh kak dak katek tanggong jawab dai toboh wang marah jadi itu la penting nian yang name e tanggong jawab, men men menurutku ni nilai toboh kak cuman untok tanggong jawab, dari mane be tibe e, dimane be toboh ade toboh idop disitu pokok e harus ade tanggong jawab.